Ndikka mi waala nder lukuru dow hosere gam to mi wali nder lukuru dow hosere mi hainoto fuu to ɓadaaki, mi yarai henndu belndu kadi.